<noise> וואס מ'נוצט טוויזערס פאר. <hesitation> טוויזערס ווערט גענוצט צו ארויסנעמען- <hesitation> <noise> מ'קען עס האבן- ס'קען האבן אסאך נוצן. מ'קען עס נוצן צו ארויסנעמען האר אויב מ'וויל <hesitation> פון די <noise> פנים אדער אנדערע פלעצער, און נאכדעם <hesitation> וו- אדער אויב מ'באקומט א ספלינטער קען מען נוצן די טוויזער עס צו ארויסנעמען.